Kengurët kanë disa karakteristika t'veçanta. I kanë komt e fuqishme edhe janë t'njoftuna për kërcime me shpejtsi t'madhe. Bishtin e kanë t'madh edhe muskuloz. Kengurët femna e kanë ni qese ku i majnë edhe ushqejnë t'vegjlit e tyne. Mandej ata hajnë kryesisht bari edhe bimë tjera edhe dhomt i perdorin për me shkul barin